رحمت هره شپه احساس کاوه چې څوک یې پسې دی. سایه‌یې تل ورپسې وه، خو کله یې څوک نه لیده. یوه شپه، هغه تعقیب ودروه، او له سیورې څخه یو زوړ دوست راووت چې خبرداری یې ورکاوه: “یوه راز دې هېر کړی دی.”